Lloje t’ndryshme t’pemve jon blini, alderi, molla, manjolia, hini, plepi, plepi i egër, panja, ahu, thupra, lisi <hesitation> katallpa, kedra, ullini, qerdhia, palma.